Le <hesitation> vin-drô manjary ampiarahagna zao eh, ôhatra <hesitation> zariko e, atao helihely zao malô, alô kô fa afaka afangaro vin-drô maromaro raha atô helihely, atô tsikelikely, de zariko fangaro loja, de fangaro oh, misy tsidigny koà, tsidigny de tsiasisa, de manjary afangaro <hesitation> voàn-tsirôko koà. Zay mbô ampatsirotsiro azy zaigny e, de <hesitation> atao tsikelikely ko fà ampa-afangaro azy maromaro.